Tarihi lesdi mai kanjum on himbe san jodi ha lesdi mai je dubi ujune nogas. himbe mai Jodi dubiji duddum daga bawo be eggi ha ton be acchi chi'e mabbe je warti babal tarihi ha himbe yahata mofta lara.